Zúuɛ, a tɔŋ lɔŋtima wa. Zúuɛ, lɔŋtima mɛ nu. Lɔŋtima mɛ ii ya yusu, pɛŋ ii to lɔŋtima mɛ yusu-ii kpɔkpɔ wa-ii kpɔkpɔ wa bi na. Bɛma ii zúuɛ kpasina kpɔkpɔ wa. Ya kpasie kpɔkpɔ ya, kɛ a lɔŋ kɔŋɛ ɔ. Aa wa tɔŋ kpɔkpɔ bɛma he bɛ zúuɛ kpasi na a wa la. So zúuɛ, aa ta sɔkɛ mɛ nu. Aa wai lɔŋ konɛɔ. Kɛ ya kpɔkpɔ bi ya kpasi.